لو كنت مضطر أثبت عمر واحد لقبقية حياتي، أختار عمري حوالي ثلاثين سنة، تعرف ليش؟ لإنه في هالعمر توصل لمرحلة النضج والعقل الجسد، بنفس الوقت تقدر تكون نشيط وتحس بالطاقة عقلك يكون ناضج وقراراتة مهمة، قادر على العمل والتحديات، في حياة متوازنة وهادفة.